देखो सा हुकूम अडी बात हवा के केक अलग-अलग पार्कर रा हवा मंक आँ छावे उ कावा है। औऱ माणक बेन अलग-अलग सिलवेशन मात लन जावा औऱ बाद छावे उ कावा है बना। औऱ केक बे बोथ अलग-अलग तरीका रा हवा औऱ माणक बोथ छावे उ कावा बना।